Au geku vanuga aonai, va vagia namara, wovagi, auna a giarana, ila geria maguli vealeva, e ila geria maguli makina au a veaoleana ia geria maguli, veaira, pana kala gena, va ve gia iwa vagina ka ka auna a giana vanuga aonai, e raka ia au waaku kamuna ka, ia makina rupu aonai eve vaina a vanuga aonai makina, eve kuneagi vanama na. Kala nama iwavagira ve kuneagi aunana pene va maaira kalara makina wovagi, e aunilimalima auna a giarana, va gelegele, eveaina pana kilagia, va vegia namana e va maai ana ia geno kalawo kalawo ai gena maguli aonai, numa kwaluna aonanai na, rupu aonai makina e maguli e lakagi oana e va maai ana, e vanuga aonai, ia gena kala- wo kalawo gereana mo ai kinana, ai gena kilakila raoparani makina e va maai ana, kaka iwa vagi rekea pene au ave ugamagi aonamana gena aura rekea ai ge raka ia, venugugi rage, aunilimalimana. Ia karona ma iligana, a vanuga aonai, e ina ina laninai ia karona meau Aunilimalima wa karo ge kamonagiana, ge makina ge guguvana, e ge kalina, wa kali wa raka ia wa ai aunilimalima kalina e kilagiana, na ia wa venugai rage, e va maaina. E aunilimalima genai auna ma giana ia gena vearawa magulina maki vealeva vagi, ia gena numa kwaluna e vaiana raoparana, e giagiana, e vailiana makina neka neka vagi. Auna ia a giana ia, kala rorirori e kila auna auna, e va maaina ia gena maguli, aonai. Gena ugamagi wo vagi e va rugarana, ve vai raopararai, vanuga raka pene kune agi iwa raopararai, vanuga raka pene kune agi iwa raopararai gena ugamagi wovagi e kilagirana auna a giarana makina neka neka vavagi, ma veaoleana na e ma aunaaunana e ugamagi. e raka e va rugarana, au kamu iwavagina iana e kala auna a giana a raka, e rekaolo venira e iliging, ugamagi eraka e inagulu agi aunaaunarana maauna e ma nugana, map aranana aurai lani maparara ia gena ugamagu rakau e va rugana auna, ia e va guguluana kwalana, iliga, magene ugamagi, e ma nugana mapara, e veaolea e e ugamagi e varugara aura wa raka, eve kala venirana. E laninai aona auna maki agiana. E anilimalima e raka, ia gena, kolema, vanuga aonai, ia vealeva, aunilimalima ka pene, va rakava e pene vekila venia ugamagi irauna ka aunilimalima genana veamina, iana ai e va nokoana, na ia e alu alina, e ugamagi namanamana wau, e aunilimalima, gena ugamagi, iana e va wa, kaleana, waia wa a va vegia nama iwa vagina auna a giana kwalana, ugamagi namanama kalanana, oi ugamagi ropu e ugamagi ulu pene venimu, aunilimalima ka pono va gelea laninai, ia pano va via, na ia pono va vererea e ia pono va ripa, raoparanai, ia pono, ina ina venia aurai e aunilimalima genai, na e kalanama iwavagina auna maa giana auna maki a verere agiana, ia auna vanagi vanagi a aoana va vegia, namanai, a kilagiana, kwalna ia gena ugamagi, ia gena ve va aoma gena ve va manao, numa kwaluna aonai, mulimali ai e kalana vanuga aonai, e au kopuna gereaku giagia aonai ia giana, ia wa maguli naman iana e maguli agiana. Ulamagi kalanai makina ia a e rapuna, marekea geria ririwa aura e va gulugulu kunerana, ia, ve kuneagi ve vai aunanamaniu, au a a kilagiana, ai ma rekea geria rakavi a e kila kauna, marekea geria moiramoira a e giarana Na e vakava namanamarana, wa moiramoira, lanira e, vekwakunagira ge laka vanagirana aonai, aurai ve va vegia veaina au au aririwana pana kala ovo ovo au geku maguli aonai, au geku maguli aonai, au geku maguli peneva nama, e gulu kapina ema ragena geriai waraka, mave va vegia, namara rekea auna mapana va maai ria, anina wagia gia namara pie giara laninai, vanuga aona wa raka nama, wa va vegias namara, aonana aurai eve ve va vegia, auna agiana luninai au a tanikiuna, palagu makina, a va namanama, e ugamagi namana pakunai